الشهرة عندها بااارشا سلبيات آآ نبدأ بسلبيات اللى لخاطر السلبيات هوما الحاچات لي يخليك تبعد على الحاچة هاديكا، ممكن الشرع التالي محط أنظار الناس الكليكا والناس الكليكا باش تولي تتابعك يعني شي يولي عليك ظغط متزايد أو يا بوك تغلط، وبالنسبة الايچابيات أنك تكون محبوب بين الناس والناس كوليكا تحبك وتحب تتصور معاك وتتبع أخبارك هذا زادا به برشا.